Han a pinapo te ka mua lam, pinapo a kajen kuru, uuh. E hare na u ngel, ngel e tuhan na tara masal u kekerek, nu ngel has tara masal u kajen, masal te kuer, bete hangal er a-a boom box tara poaj te soh ua mu lam, be te ngel kurur tara han a pinapo. Ru mei ta hajiji mea te soh uar han a pinapo, te soh ua na pinapo, ru e ngel kurur. A masal has u kekerek, hai poaj nien, e ngel er ien. <hesitation> Eri mei ta ten bor u, tara sah, pinapo a kajen kuru. Sol eru, eri ia ka pais, pinapo a mij kekerek te ka pais er, toromn eru e ka haraeh er, mei tu ngel tu para. Kova hai pinapo ne heh, pinapo a kajen, le tuvei mu ngel u para, tuhan nam a tara masal, masal te kuar, na masal u kekerek, eiau. <hesitation> Kat se ne e Teka wa mulo tara hai age nien, tutuan turu hiningal nien, lo mu mei has tama mangil miu gel u para te tuhan ma tara masal bete gel ner e lo. Le mangil ni kakamot o nom. Kova ien, re ka kuru mer u ngel u para, gel te tuhan na tara masal, na tara revan jen. A masal te kuar, mei ta masal ku u kekerek, masal u hitoj, e mei, u revan has u hitom, eru has te ngel er. <noise> Ngel er ba <hesitation> ri te tutu pan ar, a sah a ka te kaj e ruru. Ngengel si ner u taheleo taruru, masal i tariru, te soh ua ri ru tara bong, je ru e ngel-ngel ner a mes a revan. Eiau u-u, bor rangat ta kai i tariri. Eru e ngengel si ner a revan tariru, je ru e ngengel ku uar tara mes a revan. U ngel u kajen, tuhan na tara masal, masal u kekerek, na masal has te ka ria turu hatatei, te jin ngel wa riru, puh, eru e ngel hakajen kurur. Ru e ngel ri tasi, ngel ri maron, ngel ria turu luma tariru, be ri te tutu pana ro, sah a ka ta kaj eri tara masal, masal tariri. Te ngel wa ruru tara min poaj te kajin kakamot wa riri. <hesitation> Revan e ka si ria turu heiheil, ba tou ngel te kat pasi no. Revan mei sai ta hajiji mea tou heiheil i roman, revan e kajen ngel-ngel pas ir. E ngel er, e ngel er. Ru mei ta hajiji mea Junoun, ka te ha heiheil ria ri. <hesitation> U ngel tuhan na tara masal u kekerek, masal te lar turu hatatei, masal te-te kuar, te kar mer u, te-te kua mer a boom box me ru te ngel er. Eiau ku.